Drom mane nako mau wo isene ma ilingi drom mane wosi kosong osi ma drom ma raba mane wa aikosi ngodumu ma bati kai kai kosong ma raba lo drom mane uwa ibelaka bolo uwa ibocor aje nako maraba i kosong oka okia dika wo tutuku dika nako wo tutukoka manege a manege aje ma ilingi isupu sokomanege.